Ñennde wootere Annabi suleymaana so a ƴeewii ɗun. Nden noon o yehii faa dow kammo o wari. O yiidi ton e mala'ika en kañun e annabaaɓe ɓee fuf. Eɓe ŋissanoo ɓen ŋissa laakara hono woordi.